baake paasipooroo pasiko nte nene maŋ a soto bari n diŋ moo fula ye a soto le pasiko n na kanbaanoo be maroku laamini iyoo n na dindinmaa fanaŋ be potii nbaawo a lafita nuŋ, n dokomaa lafita nuŋ ka a sanba bituŋ a maŋ paasipooroo dadaa a ye foloo a nafaa warata niŋ a be i bulu, paasipooroo nafaa warata niŋ a be i bulu kaatu niŋ paasipooroo maŋ tara i bulu, i te wiisaa dadaa noo la niŋ paasipooroo te i bulu i lafita taa la daamiŋ tubaabu bankoo kaŋ walla senegaali ye banta la i ti taa noo, paasipooroo mu i la kayiti foloo ti, miŋ ye a loŋ niŋ a sotota a be taamoo sooneeyandi le.